E la stampante al e al e 'na machin-a, ën mecanil përché praticament a i ariva ën segnal dal computer, stu segnal si a ven decifrà o comuncue a ven lezü ën sua manera e a t'sauta fora, a të stampa lon che ti las vist, las vist o comuncue las mandà stampé dal computer o da lon ch'al e